الأعياد الوطنية في الدولة الي نعيش فيها أنا هو أول نوفمبر والي هو عيد الثورة انا نحبو بزاف عدزاير وتاني عيد معروف في بلادي هو خمسة جويلية خمسة جويلية في دزاير هو عيد الاستقلال وين ستقلينا من المستعمر الفرنسي